bole mane ani kia womasakai dema igono wasi nanga sibi oli man kia wa paruda wakana ketoko wa suami wa boko boko ngoji katomagae inomo mane nako ta ojomo duru tomagae ena manege wa wakana peda bole mane wa coe wa koi sumpit kai ngoe ena manege ma maruka kiali wa mamanarama kai ngoe duru wa ojomo nege kai jame.